Minkaa mi meeɗaali yiide kaa ɓiɓɓe leɗɗe kaa ana duppee, jonnoo mi annda. Jooni ana waawi taweede goɗɗe kasen. Kaa, ko heewi e ɓiɓɓe leɗɗe kaa fuu duppeede muuɗun ana fanɗi. So wanaa tigaaje. Ayyo, kañun ana woodi.